في باكستان بيسموه باكوان وهو قديم ومتنوع راقي وقيافة لكن بتلقى إنه في الشرق بيستعمل البهارات القوية والحارة وفي الغرب الأكل اخفة شوية وبيقللوا الزيت وبيعملوا البهارات الخفيفة الفيها نكهات ومن أشهر الأكلات الباكستانية الكرهاري والنهاري